Pos Polonia es la estoria dun penaeru porque está encaxetá dentri dos lobus comu sonin Russia i Alemaña. Mesmu estuvu desparecía más dun cientu d'añus porque se la partierun. Namás que tras dela primel guerra mundial es que hue escapás de sel país endependienti enque, ogañu, sigui encaxetá dentri la infrugencia almericana i la russa. Assínque amus a vel alo primeru comu escapan delo de Ucraña.